Enjoregere amaani agediini, ago amaani agakuruka owaruhanga. Kuna kwenjira amaani ageira habwokuba ageira garugaga omusitaani, ono nakosesa sitaani nti gayina amaani kandi sitaani ne mara, nebahonga abantu, ago ngu mani, basindika ekifaaru netera omuntu, nasindika amayembe negaita omuntu, abo tenkubagondeze. Nasindika no'muziimu, omuziimu bagusindikiraga abantu, oli nagenda ha kituuru kyomufu, nakora bandoge, nikyo omuzimu nagusindikira omuntu, nago maani ago'muziimu. Nakwenziire amaani ga ruhanga, kusaba ruhanga, akaijja amaani nga mwoyo ayikirire gakasilimuka gataha omuntu gaka mukiiza rundi ga ka muhindura akafooka nawe ekikwate ekya'ruhanga.